عشان تسوي سندويتش بسيط ، أول شيء، هاد شريحتين خبز، بعدين حطو وجهه مايونيز أو زبدة الفول السودانية على واحدة منهم، بعدين ضيف شرائح من الجبن أو اللحم، أو أي خضار تحب، زي الطماطم والخيار ، بعدين غطيها بالشريحة الثانية، وإقطعها بالنص، وبالعافية.